<hesitation> Ny isan'ny karazam-borona aty izao mety mahatratra maherin'ny roanjato eo raha ny fieritreretako azy satria <hesitation> maromaro ihany. Ny zavaboary aty koa moa manana ny mampiavaka azy.